जब बिल्ली आपस में बात करती ह तो वो भी नाक से नाक मिलाकर बात करती ह। और अलग अलग की आवाजे निकालते ह।